Riki chiñánj unj nitaj 'ngo rasun 'hiaj nej sij kwenta kwenta a'ngo 'ngo rasun manj sani si tikián nej maestru riñan nej sin' skwela min kwenta tukuj luta luta ita ra'a, luta tukwej riñan nnanj luta ita chi'í kwenta unanj ninj, kwenta bbéj ninj kwenta aranj sun ninj karin kwenta tukuanikaj katin ninj, bé ta bin si tikián maestru riñan nej sin' skwela saaj, sani unj nej sí achij ngwii nej achij nitaj a'ngo kwenta kunanj nej asi kwenta tuku luta nej, kwenta a'ngo rasun ta ni'in unj ka' manj, sani bé 'ngo si ni'in unj min riki chiñán nunj toj si tikián nej maestru nan sin' min kwenta tukuj luta ita chi'i nej luta ita ra'a nej luta tukwej riñan nnanj nej, kwenta unanj ninj nej kwenta bbej ninj rruhua llanta nej, kwenta nin' nej rasun ta min si tikián nej maestru, toj riñan nej sin' sani kwenta unj sí achij nej nitaj kwenta kwenta kunanj nej nitaj kwenta un un a'ngo a'ngo nej rasun ta riñan unj ka' mánj